Vurìu ese ün ciat përché al e üna bestia indipendenta e inteligenta e a va ën gir tüt ël di, a pö a pöl giüé <hesitation> cun gl'autri ciat e pöi a dörm tantu e a mangia ënt e ca